Nguku yesha ikakulolya fe moni wakaa ikamele kulolya le yekuduva tra! Tra! Tra! Ikamekuduva le ikakusaakwa ikakolya kutre mmndu fo ye uya kula nyafuma, ukakolya utre chao ukairungulia ye kunda ikasana ikasana ikasana ikasana alafu baadae ikanndo, sha jokoo yo itre akili saidi, jokoo ye sha ansa ihaa ikaha mataho kuru! Kuru! Kuru! Nayo ikasha ikasana ho, iyo yakolya taho yachelewa ye sana ika iininga jokoo eeh jokoo insha nnguku yetre akili, nasaa ikashika ye soma sa sha mwanadamu saa sita kamili yekabaa kukuu! Ikakaa ndetee saa kumi ngile me eshwe nnguku ye kaba fo isheshe saa kumi ya kyoo, saa tisa kwetre iingi saa tisa kamili ikakaba kwayo yetre masaa ayo ye sunguka eeh, nguku yetre akili mmm tisa kamili, ngukuse shelelewa le sela chao undusha yemanya ikya mayai saba taba naangi <hesitation> sidi ikumi mwiisho kwa wiki, nguku yetre jokoo fo imanya iira kwa mda kwa mfiri ikumi <hesitation> mae fo inaongeza.